Alura la diferensa principala sicürament al e che i ciat a maiulu e i can a baulu, ma pöi pa d'aut a ie che i can a derivu dal lüu, al e tüt ün'auta specie, ënvece ad ezempi ël ciat al e ën felino e al e anche cula ün'auta specie e a sun tüti e dui domestich, ma a s'cumpurtu ën manera diversa përché a derivu da due famìe cumpletament diverse